युद्धऊ ड्रोनऊ इस्तेमाल लानो इद जटिल रंग विवादित मुद्दा निज। हजू नैतिक पहलुओंऊ विभिन्न दृष्टिकोण निज। जवा कुछ तर्क निज, नैतिक तर्क, समर्थनऊ तर्क। सैनिकोंऊ सुरक्षाऊ ड्रोनऊ इस्तेमाल लानलान, सैनिकोंऊ सीधे युद्ध क्षेत्रऊ ब्योम आवश्यकता मानितो, दू सुरक्षा बोदी निज। सटीकता ड्रोन उच्च सटीकताऊ साथ लक्ष्योंऊ निशाना बन्या नितो, जिससे नागरिकोंऊ हाचिम क्षति कम हाचो। खुफिया संग्रह ड्रोन खुफिया संग्रहऊ मदद लानतो, जिससे सैन्य अभियानोंऊ योजना बन्यायो मदद परेतो। विरोध रंग तर्क, नागरिकोंऊ सुरक्षा ड्रोन हमलोंऊ अक्सर नागरिकों मौतें हाचो, जू इद तेग नैतिक मुद्दा दू।